حيواني المفظل هو الخيل، لأنه رمز للقوة، رمز للصلابة والشموخ والكرامة، لأن الخيول ما تقبل أبدا الإهانة، كمان <hesitation> لطيفة، جميلة، فيها سحر غير طبيعي، وفعلا <hesitation> أحس إنها ذكية وتفهم على الناس.